Ny parotia da voro anakiraiky i io, afaka maka tahaky ny feo izay reny. Ny tanjon'i biby io zany da ny hiarovany tegnany amin'ny mpiremby, <hesitation> na koa lafa i zany te hitarika sain'olo hafa mba ahafahany ihina ny haniny.